أكثر شيء طريف حدث لي كان في عيد ميلادي لما ضربني صديقي بكيك- كيكة عيد ميلادي، في هذا الموقف كنت متضجرة جدًا ولكن كان الجميع يضحك بسبب هذا الموقف، كان شيء غير متوقع لكنه ترك لي ذكرى جميلة وضحكنا عليه لفترة طويلة، ووقع لي ذكرى بعيد ميلادي.